मछली पानी में राहत है। लेकिन मछली के अलावा बहुत से ऐसे जानवर हैं जो पानी में राहत पाते हैं। जैसे कि मेंढक, मगरमच्छ, टोड, सरिसृप, बत्तख जैसे पक्षी ब्हेल जैसे स्तनधारी। समुद्री गोग, समुद्री कछुआ, डॉल्फिन, मछली, स्टार फिश, जेलीफिश। केकड़े और बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो पानी में राहत हैं। ये अपने गलफड़े द्वार या फिर कोलम्बिया द्वारा सांस लेते हैं। और वहीं अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे बहुत से जानवर हैं इस दुनिया में जो केवल पानी में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं।